په سعودي عربستان کې پخلی ډېر دودیز او خوندور دی. خلک اکثره وخت غوښه لکه وزه، چرګ او غوا استعمالوي. مشهوره خوړو کې مندي شامل دی چې غوښه او وریژې پکې په خاص ډول پخیږي. همدارنګه کب، هریسه او مصالحه لرونکي ډشونه هم ډېر خوښوي. خواړه معمولا په ګډه خوړل کېږي او د مېلمستیا برخه وي.